छोटी जगह को सजाने के लिए आपको अपनी जगह का अधिकतम उपयोग करना होता ताकि वह स्थान न केवल सुंदर लगे बल्कि व्यवस्थित और आरामदायक भी रहे। यहाँ कुछ टिप्स दी गई हैं जिनको आप एक छोटी सी जगह को आकर्षित और कलात्मक तरीके से सजा सको। हलके रंगों का उपयोग करो छोटी जगह को बड़ा और खुला दिखने के लिए हलके रंगों का चयन करो सफ़ेद, बेज, हल्का ग्रे या पेस्टल रंग दीवारों और फर्नीचर के लिए अच्छे विकल्प हैं। यह रंग जगह को और अधिक उज्ज्वल और विस्तृत बनाते हैं। छोटी और मल्टी फंक्शन फर्नीचर का चुनाव करें जो सीमित जगह से आसानी से फिट हो सके जैसे सोफा बिस्तर स्टोरेज के साथ केवल या एक डाइनिंग टेबल जो हट भी न सको।